<hesitation> lewla no daande muuɗun juutiri nii ɗun muuyi fuu ñaaman. Dow no lekki toowiri fuf ɗun kaa nafaa mawɗo wonani ɗun wonande de ngal. Jonnon <noise> torlaaji duu a tawan ana woodani ɗun hen. Kaa nafaa juutugol ngol ɓuri.